Ìch geh gare ì Ferie ìweràll ànne. Ìn Frànkrich, ìn Üsslànd (...). So mr wachsle éfters d'Ort wie mìr i Ferie gehn. Mìr hàn au e Zitt làng ìn Québec gelabt.

Ja, ìch bì garn ì d'Schüel gànge. Dere Zitt, wie de d'Schüel bìsch gewann, hesch dìngs gelehert, mìr hàn e Sprìng gemàcht mìt de Kùmpels. Ìm e klèène Dorf ìsch's rìchti àngenehm gewann. Waje mìr sìn mìtnànd ì d'Schüel gànge, àwer oei mìtnànd hääm gànge , ùn noh hà mr àls e Sprìng gemàcht (...).

Ja, ìch geh garn ìn s elsassertéàter. Ìch hàb euh... vor àchtezwànzisch Johr e Téàtertrupp gegrìndt ìn ùnserem Dorf ìn Mìmfersche. Jetz hàw-i' s ùffgsteckt, ànderi màche's wìddersch. Àchtezwànzisch Johr làng ùff d'Bühn ùffftratte ùn àlles troeje jetz làngt's. Àwer hoffentli geht's wìddersch. Es sìì Jùnge do wie... wie si Méh gann fer euh... spìele ùn dìs ìsch wùnderbàr.

Ìch bìn ùffgewàchse ìm e klène Bürsdorf, ìn Mimfersche. Àm e Sùnndi Morje, ìch bìn àllewa so zeh Johr àlt gewann. Mìr sìnn ìn de Kìrrich gewann. Ùn Sirène (...). Àlli Litt sìnn ìwer d'Bank gsprùnge, fer nüss àm schnallschte Waj fer sahn wie's brannt. Ùn ìsch groser groser Bürshofft, wie gebrannt het. S'Vìeh, d'Kìejh sìnn ùff de Stros rùmgeloffe. d'Pompier vùn àlle Secteur sìì kùmme fer euh dìs euh Fir ze lèsche. Euh sìnn ùnsri Nochber gewann. Drèi vìer Doe het's gschmeckt s'Vìeh wie verbrannt ìsch ùn àlles. Vìel Litt hà gholfe vùm Dorf, àss dìe... fer àlles fortzefìehre. Euh dìs ìsch mìr rìchtisch gebliwe àls Kìnd.

Wenn ìch erricks ànne geh nemm ìch ìmmer minni Pàpierer mìt. Euh... dìs ìsch s'wenigschte. Pàpierer (...) e Kontrol hesch odder e Accident egàl, àss sie, àss mr wiss... wèis wer àss ìch bìn.

Ja, ìch bìn ìm e Verèin. Ìm e Téàterverèin, ìm e Elsassercabaretverèin ùn ìm e Gedìchterverein.